Totot ke kaka ona tena maman o naan, maman in poat ka puguna, na totot sin mes gua na na puna Kieta. Naka ke mangin e na me guna Kieta, na tou na nep o kakao. Tanasah, tutuut puri run, <hesitation> hapan e gum hapoon oria tin- in rako. Rako ke tuan hon poit dia tsi kanihen bao hen. <hesitation> Naka ke mangin na ka mengua na i Kieta, na ka nep o kakao, na ka nep hakap ketep hakonan hanon kuru ih, tuan e na huo puno kakao. Be na m hahon ogun, na ka me hahon be na hon gun nika nahen numa. <hesitation> Hon puna nika nahen numa eh. Tototot mes sin guna na ka kame kain- kainkain ka, na ka hon in kar, na ka hon o bout, na ka hon in nasa-nasa-nasah, kaka mes ona tena. Katun tutuut orih hate die, mun rako oku petas o kakao, hon dia run ni kainkain ka, kei kame dirun, kame dio numa o raraeh, kame dio kar, kame dio bout Youh ke hirhiring mes meno go totot na, na ka na pui Kieta be na na tapa ogua eh, nep kakao gun, kain i eh. Kinan gua na terun, hare ne, yin tokui ku panas e kukui dirun tina naan aobot, kanat bobong orih, nao rih, ketep, nep, tuan e na huo puno kakao. A ri patsik, patak, hahon. A ri hon poit i nasah ke mangin dirun. Eyouh oku momoun tin naka ke mangin nana mes sin guna, i Kieta.